<hesitation> kweli kabisa napita natalika laki kuliku umbea kuli dadaa kwani napata majanga yakunikoloa nezewa nsenda nafamilia, kuko kunu nafunenwa namka nasama mamaa kombe biashala, biashala kulumuta <noise> ukati ni azizi yakwe wala ta ata ngenda mpanganda <noise> kwajili ya kutawala ne chungu na kweishi kutuuli ko kolya kukatukaa alinikazizi yakwe kaa ombwe anazielalie munina kukatoka ni kazizi yakwe kaombwe anaizeali ko nichangamoto imonuiza nawela hata siku kuma uiza sitentenanikala natemboni kazizi zifanikiwe zizedumu laela kule zilipo kwaiyo chikutakiwa nani kweni pang'anda paapanginda nafika kuna bwana ninafanya kusizi wasili ng'anda kaombi kazingata ziizyohatoki naangu kazi anaendeleo ukulya ukatuka nimanye nimaombi kazichi ile ile njishinti uli ukwanda wilel2 <hesitation> kana kombea huku nsumbawanga.